أؤمن بصراحة إن في أشياء ما نجدر نفهمها، يعني بعظ الناس يؤمنون بلأشباح لأنهم مروا بتجارب غريبة أو سمعوا جصص. يمكن تكون الثقافة والمعتقدات لها دور كمان.بينما البعظ الآخر ما يؤمن يعني بسبب عدم وجود دليل ملموس، أو أنهم يعني عقلانيين.كل واحد يعني له رأية بناءا علي تجاربة ومعتقداتة وظروفة بعد ومحيطة اللي محيط فيه.